<noise> ɗon yende fere no be hefti kublitirgel no mabbita dammugal fere fere se be yaari kublitir may saare laamɗo haa damal suudu maako se dammal mabbiti se o resi kublitirgel may se o fuɗɗi waadugo du'a o yiɗi Allah holla mo ko ko o yiɗi o waadata be be emm kublitirgel may. Tun diga den Allah fuɗɗi waddugo cigadam haa wuro may.